﻿كان واحد النهار واحد السحار، <hesitation> بلا ما يفيق مسكين <hesitation> رد روحو صغير قزوم ولا ما يبانش ولا مسكين يعيط للناس باش يشوفوه ما يبانش ما يبانش. وبداو قاع الناس يحوسوا عليه، واختفى مسكين وقعد هكذاك شحال وهو هكذاك.